Au hi akame karna kalo au akame sone nanok au rasa au halang a mana'a terus kalo lagu yang au alelak sone nanok au Boe semangat akame karna au rasa lagu ndia sangat au alelak an ma sangat tao na au semangat akame makanya au hi akame.